Kotkaq ja ka kulliq pruukvaq uma küünissit tuujaos, et <hesitation> saak kätte saiaq. Na korgõst lindasõq ja sis tulõvaq häste kibõhõhe alla, võtvaq saagi uma küünisside vahele ja sis lindasõq minemä.